Ca peca tiempu cuando ʉn une itʉ ʉn jamʉjchʉcpa que ʉn ʉn jamʉjchʉycpa de cuando cuando chipam cuenta itʉ ca en la forma que tʉn ni yagchʉcʉ ca ca jatʉn'is mama'tʉgais este cuando ʉn une ʉn hizʉ pʉynucʉ de de ocho añu seis siete añu a pues can jatʉŋ cap tumʉ chambeador chambeador este hʉy ca peca tiempu pit este ye hora hʉy nʉmjayshucpa arrieru wʉtʉ de arrieru pe hʉyje yʉspa nete hʉy mʉk yʉspa e ca'sa tʉn ni yagchʉcʉ chambiachʉcʉ ʉ nʉmʉypa ʉn nʉmʉ que can jatʉŋ cap tumʉ gente este responsable porque pues tʉn ni yagchʉcʉ tʉwan yagchʉcʉ mactazaŋ jate tzʉshi y y metzaaŋ mechaaŋ este yʉmʉ yʉmʉ jan y pʉj can jatʉŋ cap chambiachʉcpa ca ucpa gente nete can jatʉŋ itʉ pero cap hʉy yechajaypa cay vueltu hʉy chipa can mama timʉdʉ ca tʉn mama yagchʉcʉ tʉni yacʉsʉypa capʉ tiempu wa wa tʉn aŋitʉ silla itʉ masa tʉwan este ʉn jamʉjpa que todavia cʉsʉyʉ chimajʉ te chima te yʉji te tʉn cʉnʉsechʉcpa como morro Y hʉy te pʉʉk hʉy jequensucpa para que min tunʉypa itʉ ʉn jamʉjchʉcpa que ʉ ca'sa cʉsʉypa itʉ can jatʉnis pues tʉwan tiene que tʉn tzʉcʉ tʉn parte tʉwan nʉʉ pʉcʉnajpa tʉwan cʉpi pʉcʉnajpa pʉñʉji este tʉn ʉgnʉnʉcsʉypa ca tʉn mama pʉñuji ca tʉn jatʉŋ way ʉgchʉgu pues tʉwan tiene que tʉn tzʉcʉ tʉn parte desde une jʉjpʉqui ca'sa este pʉj ca'sa tzʉcʉ ca'sa tʉn mactazaŋ jate tzʉcʉ tʉwan este ney pʉcʉjpa tʉwan nʉcspa tʉn cʉpi mechʉ y pʉj tʉwan jejpa ʉn jamʉjchʉcpa que tʉwan jejpa este muk tʉkjʉ itʉ muk tʉkjʉ nea tʉkjʉ ca nea tʉk tʉn cʉnʉcechʉcpa este hʉy cʉn hʉyshucpa cuy cʉm hʉy cʉpajʉyshucpa hʉy petz tʉŋsucpa te petz y te pʉj para que hʉy weksucpa y ca'sa neajpa itʉ ca tʉk pʉj tʉn como ca peca tiempu wat este wa tʉn cʉnʉcechʉcʉ como yeg jʉjʉtʉwajpa te cementu cap wat este can jatʉŋ ʉn hizʉ pʉynucʉ a muk tʉk ca muk tʉk hʉy te gente tʉgay hʉy nʉmjayshucpa hʉy aŋnucsucpa ney tzamʉtajpa hʉy musucpa fulanu tʉk tzʉcpa nʉmi ni ayudachʉcʉ vecinu tʉgay hʉy nʉmjayshucpa compadre tʉgay amigu tʉgay y ca'sa ca tʉk tzʉcʉjpa itʉ ca muk tʉk mactazaŋ mactazaŋ nea Pʉʉjpa itʉ ca tʉk y y este ca'sa porqueteji este respetu itʉ ca muk tʉk y buenu ʉn hizʉ pʉy nucʉ todavia ʉd ʉtʉŋpa de hace treinta añu todavia de treinta añu para jʉsjʉ ca muk tʉk teji ajwʉ itʉ yepjʉ yepjʉ wacajaam yeg este ca peca tiempu pʉn mʉdʉypa nʉcspa pʉn hʉy mʉdʉyʉ pero pʉn tejiajpa pendiete porque can jatʉŋ ʉn <hesitation> itʉ porque tumo porque tey tey razʉŋ que pʉn way yag mʉdʉtʉʉ cʉmeque pʉn wayag este tabla chʉcʉtʉʉ como yeg yʉpʉ tiempu te une wa tzame nʉctʉjʉam yei y capʉ tiempu cap min nʉmjaypa shi wan tzame nʉctʉjʉʉ mi yen chipa y shi nʉmpa mi yen chipa cap porque mid hʉy chipa cap mi way tzamesapʉ pe ap shiy pʉcʉ shiy pʉcʉ cinturon shiy pʉcʉ pucuy picuy tʉn cʉnʉcechʉcpa te cuy maŋhʉyshucpa itʉ y capʉmʉ tʉn ni nacspa pʉn pʉn este jeŋpa pʉn wan yag nacsʉtʉʉ pʉn pʉj pʉn tzame nʉctʉjʉhʉypa y pues y tiuscʉtʉya capca cʉnseju cap ca llamada de atencion ca ʉ nʉmpa para ʉn bien para ʉn bien este porque pues yeg ʉ yʉpʉ edad ʉ apupʉnam y pues ca'sa tʉn tzʉcʉ ca'sa nete can mama jejpa itʉ wa nʉmmusʉ ʉchi que tʉn ʉbedecechʉcʉ este tantu bien pero pʉj tʉn tzʉcʉ tʉn parte y pues yeg tʉn tejiajwʉ y yeg yʉpʉ tiempu Yeg cambiachʉcaam yeg te une tʉgay te unepʉ tʉgay te tzʉquijʉ tʉn cʉnʉcechʉcpa yeg este te celular yeg pasadu te unetʉgas hʉy ampaam yeg shi tantitu ʉm nakspa ʉm kʉ yuycpʉcpa que porque teji este justicia e este mas conocidu como te ley hʉy prʉtejechʉcpa te unetʉgay cʉʉtʉŋpa entonces pʉñʉji pʉni nʉmsucpa a fulanu u persona tal persona hʉy une hʉy naksʉ hʉy chiwʉ y wat deberia hʉy tratachʉcʉ entonces por cap cosa tʉgaymʉ yeg este mas te unetʉg protejiduam y pues yeg masde wa matʉŋhʉyshucʉtʉaam u wa tzame nʉctʉjʉhʉyshucʉtʉaam y tʉpʉy tiempu ca peca tiempu nʉmpa cap wʉjʉtiempu porque pʉj pʉn ney respetachʉcʉjpa itʉ tantu ni jatʉŋ y este mama can mama ʉn hizʉ ʉchi can jatʉŋ ucpap gente pʉj ʉ jan hiz mʉdʉi jan ishi nete can jatʉŋ con que can mama hʉy niuwejʉypa ʉ hʉy nʉmjaypa este jum pʉwʉ vueltu jan jan ishi capʉ mal este mʉdʉ de can jatʉŋ nʉmpa que pues este tiuscʉtʉya hʉy tzʉcʉ ʉdi yag tzʉcʉ y yeg pues ʉd net apupʉnam nete este y ca'sa tʉn tzʉcʉ desde unejʉjpʉqui hasta yei ʉn chipa cuenta yeg te tiempu pasadu cambiachʉcʉ Pues yeg yʉpʉ tiempujʉ este te cuando te mansebutʉgay este te yʉmʉ hʉy ʉtʉŋhʉyshucpa tzamtzʉne hʉy ʉtʉŋhʉyshucpa este yechsucpa que ʉ ney nʉctʉjʉtajpa aj ney pʉcʉtajpa pero paquey pʉcʉtajwʉ tiene que este pues ca mansebu tiene que tzamjayʉ cay jatʉŋ ni ca tzamtzʉne pʉñʉji este teji que cap hʉy tzamjaypa ca hʉy jatʉŋ hʉy aŋjʉypʉcpapʉ cap tiene quey tzamjayʉ cay jatʉŋ ca nmansebu cay cʉjejpapʉ tiene quey tzamʉyʉ este ʉd yʉmʉ ʉtʉpaam fulanu hʉy jan este ʉn yag tzecjaypa y ca jatʉŋ pues cap hʉy cumplichʉcpa cay ubligacion hʉy yʉmʉ tzecjaypa cay jatʉŋ cay jatʉŋ y cay an tʉgay yʉmʉ an tʉgay hʉy jate antʉgay hʉy vecinu ʉ yʉji tʉn cʉnʉcechʉcpa como compadre ʉ amigu ʉ famiia mas cercanu ney tzamjatajpa a ca'sa cap nʉcspa ja jate ca jatʉŋ de ca yʉmʉ de ca tzamtzʉne pʉj nʉcsucpa pʉñʉji cap teji gente ʉ teji jatʉŋ que cap de wʉti familia hʉyʉpʉ algu algu pʉn tʉgay algu yʉmay tʉgay cap aŋcugasucpa tzamtzamnayshucpa aŋmecsucpa timʉdʉ Hʉy tzʉcjaypa cay jan jan y hʉy tzʉshi hʉy yʉmʉ tzeque si hʉy emplazachʉcjaypa ʉ ʉ way chiʉ tantu tiempu bulla tzʉcsucpa nʉcspa hʉy tzecʉ nʉcsucpa nʉcspa ca yʉmʉ hʉy jatʉŋ aŋjʉ yechsucpa aj cap este tzamtzamnayhucpa ney cʉmvencechʉcʉjpa ney aŋnucsʉjpa tantu ni ca yʉmʉ hʉy jatʉŋ hʉy mama ni ca pʉn hʉy jatʉŋ tʉgʉysucpa de acuerdo cʉnfʉrmachʉcsucpa lo que ney ca avcuerdu cay tzʉcsucpapʉ emplazachʉcsucpa bulla tzʉcsucpa y ca bulla pues yʉji tumʉ costumbre donde este hʉy tzʉcsucpa ca wacas hʉy yacʉsucʉ hʉy yacʉsucpa pero antes de capʉ hʉy jupsucpa cʉypi tʉŋsucpa ramada cuy tʉŋsucpa y pʉj gastu gastu tzʉcʉjpa pero pʉj cap tumʉ costumbre tumʉ costmbre yei y hʉy tzamjayshucʉ michi ca boda cay emplazachʉcsucpa ca bulla yechpa ca ca este ca fecha ca mes ca dia y pʉj ca gente ʉm tzamjayʉ jam tzamje pero masde este ca familia tʉgay ca ca bulla tzʉcpapʉ tʉgayje cap y pues tumʉ costumbre donde juti tʉwan aŋcugajpa tʉwan ney amʉjpa teji ʉ yamʉ tʉwan tʉn mechpa manera para que cap tumʉ costumbre que Ca'sa te te tʉn tzʉshi tʉgay ʉ tʉn jan tʉgay tʉn tʉn jalla hʉypa tʉn cʉcʉsʉypa y pues cap tumʉ alegria tumʉ reunion entre familia y cuando este casatzʉcsucpa asatzʉcsucpa ca ramada ca ʉctzequetʉgay cap yagwituʉjpa yʉji tʉn ney ʉkchecpa pʉñʉji te traste tʉgay mesa tʉgay ʉ pʉñʉji tʉn tzʉcpa tʉn pajpa pero wat suficiente cap wa este wa chiʉ bastu pues ʉctzecʉtʉg cap este yagwituʉjpa y pʉj cap ca costumbre de hechu ca bulla tzʉcpapʉ cap pʉchpa verda pero pʉj cap tumʉ forma de que tʉwan ca'sa este ca'sa ca tʉn tzʉshi tʉgay ʉ te jalʉŋ tʉgay te mansebu tʉgay cuando ney pʉcʉjpa cap cap tʉn costumbre ye yʉpʉ cumcuyjʉ